Pues neh nechpaktia nekahki este cuando kichiwah caldo de nekahki iwan pipian, este kitlalilian nekah chileh iwan yeh ke pipian semillahtzitzintih, iwan ya se pollo de gran- de rancho tos ya kitlaliliah yeh, <noise> pues welik. <noise>